أجل ذهبت إلى مصر ثم تمتعت بها، يوجد بها من الحضارات الكثير ذهبت إلى أسوان وإلى الأقصر وإلى جيزة ورأيت جميع معالمها أثرية سواء كانت أثار إسلامية أو أسارة مسيحية أو اسارة مصرية قديمة، كلها كانت أثار جميلة جدا ومبهرة جدا.